Rí k'âná së̀'ë máxk'e ké nápjá'a xíts'i pjéko gí ñé'e

Mbáne

Pjéko mbëñe yo tí'i k'a yó jñâtjo jñâtjo

Yó ngǜxôrü k'a íjñíni e... ná nójo gá yät'ji y b'ǚb'ü jângo 'éñeji ná nójo nú tjǐ'i. Mí ná só'o porque k'â'a ndä̀jnä ndéxe à ñü̂nü

M'á'a añimále rí pä̀'tjmi yó tjṓmëch'i 'ändä̀jne, yó 'íxi

Jókò yä't'ä nú níts'imí àjñíni

K'ânájo k'á híts'iji k'ârí jñàtjo jñátjo í k'a rí ñángestia

K'a m'âs'i né'e yó t'î'i àjñini k'a 'éñeji pelóta ñé'e k'a pa nú xôrüji k'a nú ndzhôrü

Nuts'k'é rí réspetágö ìn táínána

ím pá'agö este... ná j'o'o porque... rí 'ä̀t'ä k'a rí né'e rí juë́zhi y... rí pá'a k'a chjǒm'a rá m'ájtömájñôna

'é pójme ná flecha ká sínchíji k'á ijñîñi

B'ǚb'ü ná t'êñe k'a íjñíni já'a k'a 'éñeji 'óch'árëjë 'ingéjio xídye k'a 'ät'äji ná zü̂'ü ño'o ch'árëjë 'éñeji ñí'i të̌'ë 'ónzdíyo

Jích'iji rí xára tū̀jmū m'é'e yó k'o pára rá sí'me